أكثر حاجة تضحك صارت لي في حياتي وقت اللي كنت نلعب انا وخويا، هو كان جاي من بروح حبيت نحل في الباب البراني ونخلي الباب داخلين ونخليه نحبسه للنسيان المهم الوقت اللي جا حبيت ننفذ الخطة نتاعي مشيت نجري حليت له الباب البراني وجات نجري داخلة باش نسكر عليه الباب الداخلى ياخى هو فاق بيا مشا بداشنى هيكا وجاب شي صقر ودى يدخل هو والصقر عليا فسكر علينا الجو وبقينا لبرة من غير حتى مفتاح.